Zalimety io zen̈y misy karà sisiny in̈y amin’ny karito-nany misy tranony baka zio. Kay amin’ny sisiny trano-nany zen̈y misy karà raha maronmaron zay atô io zen̈y beka ze mba mitrelatra man̈amIa, motro.